Re klas mcheba' nawe' nak ma', nloma' xomod ndablo kena' zyn nn- nryochema' na re ma' nkuan ma' nenchokuan nakin ma' plo plo nzoma', nchep nchepa' re jwa'n este nchazal ma' na ngobnyo may na ndama', tamod za nkenu ma' re jwa'n jwa' ma' plo nak liz ma'.